yiijin shuran ka kwado ƙirai ƙam no̱ng <hesitation> wui wii ƙam nong waap fa̱kna, kam nong abu ii <hesitation> ƙam no̱ng wu abu macin kam nong wu abu gungum baina, ƙam no̱ng wu abu lwangshara, ƙam no̱ng wu abu bashakur, ƙam no̱ng i-i ƙam no̱ng <hesitation> wu abuii fo̱k jaka, ƙam no̱ng abu fo̱k i-i <hesitation> kwaɗo ƙam no̱ng shin gbu ɗe kam no̱ng shin lakki-diiu ƙam no̱ng shin i-i kam no̱ng shin <hesitation> gbude ɗooɗɗo koko maije ɓilang kam nin mandi bilang shin gudai kooƙƙo mingire billang kam ninn mandi bilang shi kokoi-i kwado dai ƙa daban dabam no̱ng shimmi kwadoi.